केचिन बीच मा एक खिलो रहे। चो काई असो गुल्मुल फिरे चो। आपनो दो साथ पोलो असा हेंडल का जए। असा दबड़ जे तो साथ अते काई चो केचि काई पास माई जाए। ते बीच मा रहे चे वस्तु काई काई कट जाए। हसु करिन अते काई केचि काटे ने हसु। करिन ही सब होगे ने हसु यो <hesitation> खिलो रहे चो इनी। केचि काई जाए असा काटे ने केचिन दार भी रहे। तेरे काई तेल मा बीच मा जे भी वस्तु रहे चे। आरांची काटाई जाए ने चो खिलो गुल मुल फिरे तेरें हसु रहे ने। तेर उपर अते काई एक रोबडियो पलू एक चोड़ाई रहे। ता कि यो निकले नी काकी चो काई अलगस भी करूने। आपने दोस्ट चो उसा पास मा लाउजे। तो उसा पलू भी अते पास मा आजाए ने। हसु करें अते केछी दार भी रहे तेरें हसु करें। अते तेर बीच मान वस्तु काई आराम्सी कर जाए। ने केछी गाँजे उसा रहे कीचे केछी काई खिलो। भी उसा गूमें ने चे मोटली केछी ने। सुप हसु तर हर प्रकार ने केछी ने उसा यो गुट्यून देखाये। तेरें काई एक खिलो रहे चोकाई। अते गुलमुल फ फिरे ने हसु गरीन। अते केछी काटे ने तेर मा बीच मा जूय बेवस्तु रहे चे काटाई जाए।